Tangne diigé fuu wiima: thiurma nfé nangh, isiijama, <hesitation> jambakongh, thiurma, ikaji diigama, sootuma, isootu diigama, di thiur yéye-ithiur-ithiur-ithiur-gnojuma dasma, dasma nfé nangh, kaa dhii sootu nfuuruma, sootu nfuuruma nfé nangh, di rubma-rube-rube diigama nfé nangh, sube diigama, inonghma ni nfé nangh, jamba duuruma dan ifé nangh, iriibma ifé nangh, sébagnangh, kiirima, rumbuma. Yune itiibade tuudu ifé nangh.